Ri josb'al sonchi' kchuknik chu rjosq'xik ri kwoch achii, xuq ke k'o kchuknik chku ixoq ki'ksjel ju jrub'ksmaal, rech kq'ab'mu rech kwoch, no'j are ri ri <hesitation> kirchkuj ri josneen ri'josb'al somechi'l ri rech qal xtkichwik kwoch ri ri achii ruk'ri ksmaal are'kir chkuj k'ri'ri josb'al wochaj ri sokb'al somechi'l.